<hesitation> Raha mahita loko menamena zaho de tonga ansainako voalohany zany an, <hesitation> hoe danger an, na koa hoe <hesitation> hoe mahasahy na hoe <hesitation> hoe fahasahiana, zany no tonga agnatiko lohako voalohany raha hoe loko mena